ஒலியை உருவாக்க ஸ்பீக்கர்கள் சேகரிக்கப்பட்ட. மின் ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுவதன். மூலம் செயல்படுகின்றன இயந்திர ஆற்றலால். காற்று அழுத்தப்படுவதால் இயக்கமானது ஒலி. அழுத்த நிலை அல்லது ஒலி ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.